Nare valna kaz>a gaua thy guidy chi gy zoo’ba niz nikza yoo’ma valna guidy vaany yoo’ma chi gy zoobnu niz chi, gyndiaby niz chi gyzalnuma lo niz chi gyab duubima chi-gyab duubima chi ruu’ quibinu thshma chi ruu’ gysi>unulama cuenu lanyma chi-chi ruu’ gi>úma’ chi ruu’ chadima zth chi-chi ruu’ gyzalnuma laany gez, per nare val nare gunchea thy comid ni na maru sencill chi qui shilaa ni gyzalaa-gyzalaama lo-lo thy vaporere’ chi-chi gyumaa’ laany gez, chi ni na maru sencill runzaka nu vez gaua thy comid ni na sencilli’ chi gun zaka xity, guna xity z>thy tapndaa’ chi gyzalaa’ xity gyzalama’ lo vaporergy chi-chi gaima’ chi che doisi nize shan gez, chiqui cheema logy chi cuan gunish cuan gureg cun xity cun xtiash per purte dubulni tap sinda’ gakny xity val broo’ny, chiqui xtiash z>igaa’ dubul xtiash rsalda looma nare ni-ni na thy comid ni rkaza gunchea sencilli’ ni na, chi lo gaaima chi lo gydiema’ chiqui gyeni’ thy shob>gyni’ ngaa’ chi cun currysh cun currand cun chi ze-ze-ze nirkazaa’ cka gunzakama gaua na’.